Kun ni gambzi ka munanta tini za bidi za suwa wae magmunante tini gambzi ka hau akwa grigima gamble han akwa grigirnal kaz eya lan lan kura zuwa swa naz eya lan lan mag bara gati tni kula kula agtiya kum aga pu malzae aga silti tini kaga kaga ti skwarnae kaga ti skwar nae citta aka takaszrnae mal nae aka antamir nae kaga pu kae silkizi kaga kagatai ti shinkafar nae aka kim kaga puti kaga pu akwa atasa kagr sm kaka waza nae tgata wazar nae nai tga wul wa zayar naeni vr laka dara nagr dara hautinae akwa daku kaka eya da kaka ngwi gra bwa hawi kaka madar na gr dargusi mra zr mana ar iya yada ngusida iya mur dkumya apr iya adiya gr dkumya ar yo usai ka hyal siyaka damwa za ahani iya hyal siyaka zg abani iya ka hyal siyaka damu ndga ma hyal siyaka damu gra tai ma kul ear nae ma gratai ma kuma gti sr nae ma skwar gdambu ma gtai ma skwar mbuhar nae ma gtai ma skwar <hesitation> sini ma gti sr nae ma skwar hargrnae ma gtati dvu kukustima ga puti ga same kaka madarnae kum tga wul ni makuni si mand siyaka kumni gambai ka munanta magadiyaka karir skwar wae ma buli gambzi pu akwa mzarnae magbwui ko ahani ma gamzi ka puakwa mbubar nae gap u kwa mzarnae agr same ma hyal naga ga same ka karir skwar gapukwar ambuha ga same. Magarisu kari sukar aga pu ahkwa miɗze aga suma magariɗa ka sini wa pu akwa sirni tiɗza suma surn ha mahyal naga ga sum ume ga suma ma hyal ta laga wa aga ti aka ntsir ma hyal ta laga wa aga ti aka ntsir ma nyal ta laga wa aga ti luwakwa aga suma ma hyel nhega ni ga mbige ka ɗho ka gur sum ka lea waziyar mka wazar nheh ɗarangha sida ɗatarna ga <hesitation> iya ni yiɗɗi tumur ɗiyar ah ɗara yidi tomur madar ma na zir ghu kalan ah iya yr kolanɗiya kka hyel na mu ɗamu diya tomur madar ma na zir nig hu kalan ah iya yr kalandiya ka hyel na my dau diya yi iya noiga ma hyel na gura kustir kagur ɗai ama gu bwatu ntsir nne ha ma gura kwasi kaka maɗar nhe ma kwasti sirnhe ma gu kusti kaka maddar nhe ma sir nhe ma gura tisurne aka maɗarne teumurne nga mbe mananta ma aga pu akwa kariri sukwar hamur nne nnga mbizi haw ahwa friji kaɗira ya ka karir sunwe wai a ya lan lanadiyasuwa wai magu bara ma ga munanta aagibuli magu bara ga bau aha friji kaɗji ya uni ma uha adi wa ma ga mbigi ka mbumtu tini ata uhu gaya munantar tuga wul ugu ni kum ni toga wull ni sir yar ni han ga mbiz ka munanta atini ga mbini ka munanta atini ga mbini kaya smi ha munanta lakur kwi friji loku havatta tayga munanta ata tsitsi ka tsitsi bulati mawwlapa hanima ga mbigi putini akwa yimi ufi ufi kapa ufunta haga munanta suryar kum hanharari nga mbizi upunta ka munar tini magu mbora ga munar ahani magubara ga hau akwa frijr nhen kaɗzi sini ha ɗziya lan-lan

Ka hyel naga sal ho iyarna nɗiza ka hyel manar ni ɗza ti guma magu tara aivar nr ɗza nagu ɗza suma ma hyel naga ɗza suntan ka suma tuga wulkum ni aɗya suma wain am gu munanta tini ma auya suma wai tuga ufbe tina ma aɗiya suwa wai tuga wul waziyar anar mi ɗara tulba nagar su leav sutear ka ɗa suntan layer kaayar tai ka yar sum buga wool wazayarnami wazanani tuga wul no ma hyel naɗari ndari nɗana mbizi ka suntan loyar hagar dai satar ma kwa kilir wa ɗai salar ma kwa kilir wa ɗza nze yarni yarda sini yara nzi ka uniin ka your sum kaka waaɗziyaarna tuga wul at ama tuga wul waziyarni ma hyall naɗari dura nayar kayar sum yara ngibi sur sunar yar kayar ɗulɗa hayar ɗulɗa sur sumar yar kayar suma tuga hulk aga waziyarnumni kum virluka mayar bwi mayar ɗulba kulfar yar yar ɗhi mayar dulba kunuryar yar ntai virlaka yar ɗulba karisukuar yaar yar nti sutewar yar yar tsimai tuga wul nhi htuga wul waziyarni ahani ka hyel adar barka ka hyel ladar sinir dari ka hyel ladar sinir dari ka hyel ladar rabor aɗar ma kadar pwi tug awol waiyarni waziyarni tuga wul ni ma hyel leɗar barker dari wazar n ani tuga wui ni ka hyel laga barka tuga would waziyarnani ma hyel ladar burka tuga wul ni ka hyel guadi eini aladar usalaɗar kahan tuga wui wazar na tuga wul dutar jui Kaɗar si yaɗtr dura hadar ya tura akwi sangurai kaɗar ɗulba layer su yara ngusi kaka wazayarna tuga wul waziyarnani wazur nani ɗaɗa ah ah wazarnani kuk diye nikwar hauwa ah wazarna kki nɗiye wagal nheh ɗulba lagu su taga ɗheh a wazarna hau tura kwa kiutsuwai ɗarya mi ana ghe ah ah ɗara hau tura akwa kidiya adiye iya ani diye tiya nhana ghuni ndr yheh kwarmana mumi gur hkalan ah yar kakin diye iyama mkaka ɗunɗu a yar kalan mana yar kalan iyarna yar kalan yar kalan iyar na nɗiyhe mhumhu gur halan wai a yar khalan diye minimi zir madar nheh a dar kalan asuna nga ngwa ta kum ya ah yangwa nta tusum kaarmana niye kum duga bara ta ah hum ndiye tiya bura ta tuga ta kum ah hum nɗiye tiya bura ta tuga ta kum ah use kha hyel nagwa barka ɗza a usu iyarna tuga wul han ni madarna ka hyal nadar basher ɗar tuga walm war na ni a abani ɗara ka yelir ɗari ɗarva nu hyel ɗar ɗa nu komi ɗarda nu komit dar tugada wul nhi waar n ani tuga wul ni ma hyel nadar barka darɗa ka Ma waza tuga wal ni ma hyel na ɗa ri ɗar ma darasiya kakwir iyar nheh atewi sangurai ka ka kaharɗarni kakardar siya ka dza dzi yai dzi ndi akwa dir yar yre dziye ka dzi wula tusu tugo kuba kwan takuni a iya ya muara kodar ndiye tuga wul madarna ni ndiza dza ndiya ngandir mai iya ah hauwa siya ka dzi suka tsuhua. Yo iya muara kaɗaza dur putu ngwuisi aka iyamayari akwa waya tuga wul ma iyar n ani dzima ɗzi yidi tura tuga wal ni vur la ha ɗora katura leulum ɗzakwa waya aka kwama n ani gambor iyar nani tugo wul dana koga tiyar hyara ɗlawarɗzi tiyara ɗlawar ɗzi tuga wul nhi kaka madar manani kaka madar kaka zurmanani nkaka nkwwargmana madarmana zur manani ɗara ɗɗlawar ɗura hi ko wani vur laka buga ɗa wul modar monani tuga ɗa wul maɗar manani tugaɗa mani.